Supermarketa emo, bansara <hesitation> kakala tan kathilei tu zongzong tukalakomvek toa. Tan kalakoma tan kamtera kavakala kavakal na akan poisapek katuma. Fase, kawalit tukalawking lau pal ani. Tan tuta tan kasoetutu, kawalit kalawking lawa iengtinigam tiango, investiat <hesitation> teka ni tauboksia na kinakaron pimeidon sewa me bat tein palem katianga. Tan palaw ani, tuan kathilei hau tukadak let leme anga. Tuan, <hesitation> tuta tan kabansar na atan, investiat ten oma ni, tuan kava mite, pukte, kava dilmeidon ani. Fase, tuti tungpo, tuan anawla omlau ni, tuan tuti tuan kasoia nga, ka phone number pekape anga kapitlapa anga, investiat te ani pey, tuan minrinye kabaisea. Tuan, chatakin kasoia nga naktuka emo, kava let le anga, investiat te ani pey, <hesitation> tuan minrinye kabaisea.